Uñaangëlo, ufúuţo ooko káwël iñaan uforësa. Uñaangëlo, ufúuţo kay ná bëënjant, mëënde bëënjant kay ací buwël uforësa ná bëëlant bí. Abeentu useki ná ufúncoŋ, umëënţëwun akoo awáará mak dí ulef, ufúncoŋ. Mëënjáal ufúncoŋ oko awáara mëëndeewul uwáantësu pëëñaak dí ulef. Mëëmbándank opital unk dí bado búnjáaku. Ufúncoŋ mëëndeeba uwul awáantësu pëëñaak. Ací kowí kawáanţësi pëëñaak dí ulef.